Teddungo ardiibe, wawugo bornugo limse, be diina. Himbe lesdi mai do teddina ardiibe mabbe, ko ardiibe mabbe vi pat be wadan be salata wadugo bedo dautina be masin, be wawi bornugo limse bodde bo ngam al'ada mabbe on bannin mai.